Umani bëlaña umusënorin ojoon cí, <hesitation> aţënţend ñaan cí, ná <hesitation> uyaya ngí les ngí ţí wulund. Abaruwee pëni uwí bënjeenk bujá ukemecen iyá. Unkemecen wí anjáwun unú bañaan kanjú wí wël bayënţ kajá anda jakáţ bañaan bayank síitëros. Bañaan karukajá bukal aa ndayanki njá kandee ndayankaţiwu njá dika dee. Díwëlin dí bañaan dunkandink díwëlin unjon ajá bunjank njá dul sitoros. Njá dinka wel mënkër bababú wël wí bañaan dúu cí kooyisëna abaruka kajá diwëlin iyoo. Uncí uloŋ bunjá ndanjúŋan mënkër incam onjúŋan mënkër uliyër këmee kaloŋ díwëlin uliyëk dí banjárum. Abajá bá andáanjuŋan mënkër incam këmee kaloŋ mënkër incam iyí mënwín unk bëmbu incam iwalu iyíl babuba iyël pí pënjúŋ kënjúŋ unij. Ciwun unij ujínal uwí muwínuk ebajúŋ wël <> bubunkëbu doojalu ţí kanko untaki okëma okay kawaya waya. Bënkoŋ nënkakan <hesitation> kamingan incuk yun dí ufab uwí natoolan wunk.